<noise> Mepɛ dɛ meyɛ "ice cream" a mɛpɛ akɛdze ahorow wɔdze yɛ nyinaa na mahyɛ ase dɛ mekeka bɔ m' na menunu m' wɔ kyɛnse m'. Mununu m' aa na megyɛe no ma oedzi mber kakra. Mber kakra ba do ma mframa fa do a ibohu dɛ ɔabobɔ m' na ɔayɛ yie <noise> na medzi tse dɛ ma mepɛ naa.